Aikua kavita rari ko tenonde kia reta pe ko aparea ta jokogui ramo ko oipotata mbovɨ ko outa menda pe jayave ramo ko aikuata mbovɨ ko sereraja ta <hesitation> kua arete oyeapo vaera yae menda pe esa jepɨta ko oe se